ང་ག་གི་སད་ནང་མགོན་ཁྗོ་ཡིས་ཉན་འཁའི་ཐུ་ཙེར་བས་ཆི་མ་མི་མང་གངས་ཀ་རགས་ཡིས་སྐྲག་ཡས་བོད་ཆོས་ཆིང་ནག་པ་འབགས་མ་ཞགཔ་སོ་བདར་སྟུག་དུས་པ་མ་རག་བརླ་པ་ཆི་ཉེ་ཁོས་མ་ཀུན་གེ་ཀོ་རིང་ཅ་ལཪ་སེའི་མཐར་རྐྱག་པ་བཞག་ཡོད་པ། གཉིས་ཀ་གདོང་ཚད་རོལ་མ་ཡམ་ཆི་མ་མི་མང་པི་འོག་གོལ་ནི་བོད་ཆོས་ཆེ་བསང་བཞགོ་ཞག་པ། ག་ལཪ་ཀོ་རེམ་ཕྱིམ་འཚོ་ལམ་ཞག་པ་མ་ཀུན་མ་རག་བརླ་པ་ཆི་ཉེ་ཁོའམ་མ་ཀུར་རེང་ཡང་གསུང་བཞགོ་ཞག་པ། འདི་ལས་ང་་ག་སྙོམ་གཙང་པ་དང་སྙིང་ཟེར་ཅ་མ་རེང་ལ་བཞག་ཡོད་པ།